Bele dɔr an, an mumu, an nəta ta ale mede, dede gar, gəra an de tete dede ndey de nen. Dede ndiye. Ɔ dɔr marway dɔr bo yani, o, o tali menen təliŋ dede, dede nde ya nen tɔŋɔ. o, o haya tʃen miɲ dede ndey den lanen dede indim ɓi nder ɔrɔ nen asar iŋgal moy tama kol. Sawan kan gal, ɔri muŋ katkat beke gəra aŋ ko. Ndiri din te gəra, ɓe kamel ɓɔ di ndeyi dan tara jag ɓi baru ta ten toborko. Fula nde ndeŋ kor kora zek njan yene tʃonen nja̰ ezen i. Inda suk gurus ŋgal-ŋgal katkat teseŋ goseŋ inde zaata kɔndɔ ko. Gerge ŋged ile tra jag je nde de kor gəra a saŋ. A dede nde ney nek de ɓɔgɔ ku, gursi ndi ndine nen, dubu si ulu ari dogo. Dubu muy ɓa kud ŋgari fa, a ndenen ɔ fayni kol ne ŋgal haya hazan deŋgal. Katke ɓɔliŋ jwa bo kɔr gəra in bo, te gəra ye tini nde baren nde yasiŋ in gəra ini jwɔ bege ini gɔs mba gete, ɓi ŋgal gəra ndi yo ndi yo. Usal de ni ee bo, kalas loben katab ge dede gəra bo deden ndey ren. Enri sibi, iri ʃeben aʃa ri ɔ sibi ɓine in ŋgid ŋgeden ura aŋ, gəra kura aŋgel ni tanti ɓe si be dede, de indak. Ɗeɗe ɗeeɗe tende yɔk kɔr an tə gəra a, bala ne zaata ke. Ŋgal tele de tel a zande ŋgariye tee le in ku dede deenen. Njarhan haya̰ pasef dede deyde, aʃe dede deenen tri ondə bariyen. <hesitation> Jar hamanen, naŋ na afene rɔyɗi teɓa ta har. Kar ɓa ndeti ɔmbay ŋga naŋ tene, kalas tawali. <hesitation> Naŋ in bat basaa, jar heɲ ŋginek zer lek- lek a jar kem maala nak in nek. Bini haw pale ne mbo nama ga̰ uru jugu, dede deenen todo bariyḛ manen. Wa ga̰ uruf tinen jar hamana urʃok kol biri ba biyḛ tog ɓer ged. Ʃala ba aren ge iden ko tɔr tarje ul maɲ jar ha̰ inen. Nafa dede ndiige ndarire jaba, bwa man ne ja man na. Ala na ho hor ge dad al ham ndela. Aya nde no faydə marwayd de dee neno fayd ŋgal moʃ tama te. Oo toko yer keme haya tren dede deey danen Ɔl faydi da fat ha lim te bala ha̰ hiyede. Tar biya o ta linen ɔ fayde marwayd. Ɗan ne yabo asas ke mu tʃam a təŋ kulu, yani tele te bo yinen dege dege te, tri ŋgal nen dili de ɔ dege dege nde ŋgalen. Ʃik min hile de ɔ de deeden elas ba ke dar naa ba. De njam hen balala to de an a ti ge ne, te de naŋ ha lal ji deen ne. Wala ka danka ɔd, ya naŋka largende wareŋ ne ba. Toŋgren ne de jame balaŋ le de a ti genene, ʃakelo̰ ge ʃigmin degede. Oto ŋgal njid ŋgal garanten. Oton min, ʃigmin degeden oten gal a lal ganten. Tɔŋgrɔje a lal kenen ndar ha na trenen an te lawba on suugu ɔrini. O ndar tara tar njarere erḛ ɗad ma sahid ɗɔn ma si ini. Adegene nde ndan ʃigmin dere sawanka ti jara ko ti jar ɗan, baw sini bawrə am reke baw. Ɔr de bo dami ka ɔretʃ ɔriŋ. In de ŋgariŋ deri de ja buda ye ayi nen. Ɔr de min bɔrna ɓa ɓi taktʃimin jamen balala, godiŋ ɔrmin ha tiya go diginen ga er nam- nam ɔr jamen ɓo naɗi ɓa. Naŋ kɔri ge nen in deg mba ndogo rimi. Kaw rege in or adede ŋger gəra ene ŋger de nene eɓa taktʃami kaw. Ɓa taktʃamin dɔ wal ta te hen ta ere in nde na ndel wala ta wala tɔŋ i ta iri wala ɗi. Arek ge mbori ge ɓa ɗir ŋgɔrnani oro tan, gəray no feydo marwayd gəray ne te. Wa a degene dede ŋgal ja alasko tete kam ini ɗɔl dɔ bari in ndan tag tɔre denen hile zat terek.